Ingye ngokwingye erithunga ekyiro ekyiwene kyikarugirira eribuka wamabuka iwunemuyowa wuthi omwamubiri wawu kundi wamabuka iwunawithe ngomuthwe inanemulhuma ahu siwangabya ndeke. Aliwe kyikanza wukabuka iwowosi iwayowa amaghalha nanendeke iwabya iwunawithe omwisahu akasente akerirya wunawithe ebyerirya binahu iwanginatsumba iwalya isihabya isiwuwithe ekyitsibu kyosi kyangaleka ekyiru kyawu kyabyakyibi so wamabya iwunawithe omwanyumba mwebyerirya wunawithe omwisahu mwakasente kawu iwabya wanginaghenda iwawulha ngakanyama kawu iwakalya ekyu nikyiru kyibuya ingye kyiru kyangayowa kyiwene